E karazagne raha magnitry ahisy ame raha hoany raha ohatry zany raha masimasy gne raha hoany da e dolongo dolongo zany gne raha mamoaky fofony sara da ohatry oe raha mamimamy izy da gne raha magnitry afangaro anazy da ohatry oe kanely, lavanily, jirofo.